Men texnik uskunalarni tekshirish va turli ilmiy tajribalarni o'tkazish bilan vaqtimni o‘tkazar edim. Shuningdek, signal yuborish usullarini izlab, kunlik jurnal yuritib, koinot va o‘z tajribalarimni hujjatlashtirishga vaqt ajratar edim.